Ju prifirissi manciari sempri nta lu stissu risturanti pirchì mi duna sicurizza e sensu di famigghia. Canusciu già li piatti e la qualità di lu manciari. Lu pirsunali mi offri ‘n sirvizzu chiù attentu e didicatu. Cala lu rischiu di brutti surprisi e colliri. E poi mi crea ‘n piacevuli sensu d’appartinenza.